انا كنت نحب برشا اللغة العربية و كنت خاطر كنت نجم نعبر فيها على روحي في حصة اللغة العربية وين فهمت انو لغتنا الام حاجة ياسر كبيرة و حاجة ياسر comlpex مش ساهلة اما زادا معبرة بطريقة غريبة و تعطيك برشا ابداع و برشا نوعية في الصياغة معناه